Dia! Dia! A wa ya ma mɔi faisa. Ya jáfeŋ tii i boɔ. A be ŋ boɔ. Jáfeŋ kuŋ tia kai mɛ boɔ, kaiɛ kɛmɛ, jáfeŋ be a boɔ. Kɛ dia! A ya ma wakɛ mɔ yɛ i dia. A biya, a be ya jáfeŋ a. Bɛma i ma fɔ i yɔ jáfeŋ bɛ i boɔ, jáfeŋ be i bɔɛ boɔ komu mɛ i dia bɛma kɛ jáfeŋ bɛ i booɔ. I bɔɛ jáfeŋ be a boɔ komu me kuŋ i bɔɛ dia? Kɛ i bɔ mu jáfeŋ bɛ a boɔ, ŋ kuŋ a dia. Me kaa jáfeŋ a koa mɛ to i bɔɛ dia. Bɛma jáfeŋ mu i bɔ mɛ nu. Jáfeŋ be a boɔ, na dia. Kɛ kambá, a kuŋ a koa jáfeŋ nda a dia. Kambá kuŋ a koa jáfeŋ da ai be i ta jáfeŋ a. Komu me kaa ya jáfeŋ a koa mɛ to i bɔmu jáfeŋ be a boɔ mɛ to joyaja sɔ a fɛ. Dia ta kɛnu wa.